Eey, ñaaki ina waɗi nafoore no feewi e taariindi tawa wonaa tan njuumri. Ñaaki ina walla leydi haa moƴƴa. Ina walla kadi leɗɗe no- no njibiniri, ni woni ɗum walla yimɓe no poofiri.